أكتر هواية مفضلة عندي لأن عندي هوايات كتيرة إن أنا <hesitation> أمارس رياضة حتى لو همارسها في البيت يعني مش لازم أروح صالة رياضية والحركات والمشاوير والبتاع عشان أحرك جسمي وأتنشط وأستعد تركيزي حتى لو عندي شغل أعرف أركز فيه وكدا وصحتي تبقا قوية يعني.